ومن وجد ذلك المفتاح كان طفلًا صغيرًا وله اربع اشقاء اكبر منه فذهب لإخبارهم فقالوا له بان هناك بابًا في الغابة او في <hesitation> قريبًا من الغابة <hesitation> له ا <hesitation> ليس له مفتاح ابدًا فذهبوا لتجربة المفتاح في بادئ الامر لانه كان مليئا بالصدأ وعندما جربوا لمرتان وثلاثة انفتح الباب وكان خلفه مزرعة او حديقة مليئة بالاشجار والثمار.